එක්සත් ජනපදයේ කාලගුණය ගැන නම් <hesitation> මට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. මම එක්සත් ජනපදයේ කාලයක් ගෙවල තියෙන නිසා <hesitation> මට දැනිච්ච අත්දැකීමුත් කියන්න කැමතියි. ගොඩක්ම ඉතින් <hesitation> අගෝස්තු මාසේ ඒ කාලේ පටන් ගන්නවනේ <hesitation> අපි <hesitation> ෆෝල් එක කියල කියනවා. ඉතින් <hesitation> ඊට පස්සේ අපිට වින්ටර් එක <hesitation> ශීත සෘතුව <hesitation> දකින්න ලැබෙනවා. අපි <hesitation> හිම වැටෙන ප්‍රදේශයක නම් ඉන්නේ <hesitation> ගොඩාක් හිම එක්ක <hesitation> අධික සීතලක් තමයි <hesitation> දැනෙන්න ගන්නේ. ඊට පස්සේ <hesitation> ඉතින් ඒක මාස කිහිපයක්ම ගෙවෙනවා. පෙබරවාරි <hesitation> මාර්තු ඒ වගේ වෙනකන්ම <hesitation> ඊට පස්සේ අපිට <hesitation> ලස්සනට <hesitation> වසන්ත සෘතුව බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. පස්සේ <hesitation> ලස්සන <hesitation> කොළ <hesitation> පාට පාට වෙලා <hesitation> ඒ වගේ කාලයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම <hesitation> ග්‍රීස්ම කාලේදී <hesitation> ගොඩක් විට <hesitation> රස්නේ <hesitation> ගතිය තියෙනවා උපරිමයෙන්ම. ගොඩක් තද රස්නයක් තියෙනවා. ඒ කාලේ <hesitation> ගොඩක් අය වගා කටයුතු <hesitation> ඒ වගේ දේවල් කරනවා <hesitation> ග්‍රීස්ම සෘතුවේදි. ඉතින් <hesitation> අර <hesitation> ලංකාව වගේ නෙමෙයි <hesitation> එක්සත් ජනපදයේ නම් <hesitation> සෘතු හතරම <hesitation> වෙන් වෙන් වශයෙන් දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක <hesitation> ලාංකිකයෙක් විදිහට <hesitation> ලොකු වෙනස් අත්දැකීමක්.